Tiap gembok tu kan dijulungi kuncinya masing masing amun ikam <hesitation> batakun masalah teknis lawanku nih tukang kunci nang tahu oleh aku ni lain tukang kunci cuman amun ikam handak mambuka gembok paling kada ikam maitihi dulu kan ada tuh nomor nomornya tu di kunci lawan digemboknya tu tu tu rasuk kah kada amunnya rasuk berarti itu tuh kuncinya itu kunci gembok nang handak dirasuki tu amunnya beda ya kada kawa rasuk inya kada kawa rasuk sama sekali tapi sebujurnya gasan apa ikam nih handak mambuka gembok maitihi apa apa nang diitihi rumah orang kah handak di apa atau apa kah yang handak dicuntan nih sebujurnya timbul betakun cara mambuka gembok nih.